Ëntà pa mangé tropi dus përché a fa mal a la salütte, ëntà gavé ël suchèr <hesitation> ëntà mangé pi 'd früta, la früta al a co 'd suchèr, ma al e natüral e aluro alura a fa menu mal, ëntà fe parei